Gny karaza palitao misy aloha da misy gny costard, indesy matetiky amy gny andro fety regny na misy cérémonie na misy conférence atrehina na misy lamesa na misy mariazy. Raha lehibe manahaky anizay. Da misy avao koa gny tricot, fisikina nofa amy gn'andro manara aloha.